וואסער און עסן <hesitation> כ'נעם מיט אפשר וועש זיך צו טוישן. א זון הוט, <hesitation> ביעסיקלי, דע- דע- דאס איז אפשר אביסל זיס- זיסווארג אדער קענדיס סתם צו ענדשויען אויף די וועג. אפשר אביסל מוזיק.